أكثر حاجة تكتل بالضحك شفتها يخي قبالا حكيتهالكم أنا نفضل نعاودلكم فيها ما تفهموش نتوما، المهم أكثر حاجة شفتها ضحكتني هي واحد الخطرة كنت نمشي تلاقيت واحد الرجل هاكا يضحك وحدو مسكين شوف ماهوش جايب للدنيا خبر، باقي يضحك وحدو هكذاك، المهم روحت قلتلو يا الحاج لاك تضحك، قالي مانيش نضحك لا لا راني غي- غي نهدر، قلتلو تهدر ونتا تضحك، تميت نضحك نضحك ثاني نا نموت.